जी मा जी पोला व्याख्यानिक व्याख्यानिक हूआ नी दी व्याख्यानिक। राकेज <hesitation> मा बोठीने ने जा चंदर्मा चंदर्मा होई की। तो चंदर्मा चंदर्मा तो <hesitation> नी ने चंदर्मा यान असो कोई। हूआ है जीन्डरा पर गए लाड़ ने <hesitation> अखा देश मा सब। लोग खो स्वेर होई दिया की जी तो मानसा उपर वहाँ चंदर्मा पर पोच। रहा है <hesitation> ती घणा अखा देश मा घणी घणी खुशी बनाई गया।